هل الآلات تقدر إن هي تنتج فن ولا الفن ده جهد بشري بشكل اساسي؟ أعتقد ان هي ممكن تعمل فن عادي ، بس ممكن الفن ميكنش فيه احساس كده ومشاعر وال <hesitation> ال هو اللمسة بتاعت الانسان البشري اللي بيحس فأعتقد ان ممكن تنتج عادي فن بس مش هيبقى بنفس طعم الفن اللي بينتجه انسان بشري فأعتقد ان هي عادي ممكن تعمل كده بس مش بنفس الروح اللي بيعملها الانسان العادي